fjármálaráðherra segir að kröfur v r og Starfsgreinasambandsins um skattleysi lægstu launa þýddu stóraukna skattheimtu á millitekjufólk hann segir þetta óraunhæfar hugmyndir morðið á blaðamanninum var grimmilegt og þaulskipulagt segir

breskir miðlar greindu frá því í dag að lík Khashoggis hefði fundist nærri ræðisskrifstofu

í Istanbúl steranotkun eykst hér á landi ekki síst meðal yngri karla sonur Jóns Páls Sigmarssonar var einn þeirra og segir lélega sjálfsmynd algenga ástæðu það er tímabært að ráðamenn komi sér saman um hver á barnið segir forstjóri p c c vegagerðin hættir þjónustu við

og enginn vill bera ábyrgð á rekstrinum konur leggja niður vinnu á morgun til að mótmæla kjaramisrétti og ofbeldi og áreitni á vinnustað minnst þrettán baráttufundir verða haldnir um land kröfur forystu verkalýðshreyfingarinnar um að lægstu laun verði skattfrjáls eru stórkarlalegar

óraunhæfar og óútfærðar að mati fjármálaráðherra stöðugt verðlag og lágir vextir skipti miklu fyrir heimilin v r og Starfsgreinasambandið kefjast þess í komandi kjarasamningum að í ársbyrjun tvö þúsund tuttugu og eitt verði lægstu laun fjögur hundruð tuttugu og fimm þúsund krónur á mánuði þá gera félögin einnig kröfur á stjórnvöld meðal annars um mikla

afnám verðtryggingar á neytendalánum að fæðingarorlof verði lengt og að lægstu laun verði skattfrjáls fjármálaráðherra segir að stjórnvöld leggi áherslu á góð samskipti við vinnumarkaðinn fara þurfi yfir væntingarnar af yfirvegun hann segir að þegar hafi verið tekið upp nýtt húsnæðisbótakerfi og verulegir fjármunir settir í stofnstyrki fyrir félög sem reisa leiguíbúðir fyrir tekjulága varðandi skattkerfið þá finnast mér eru algjörlega óútfærðar nema menn segja bara það væri gott ef laun upp að fjögur hundruð þúsund yrðu skattlaus þá þarf að botna þá vísu ef menn ætla að láta tekjuskattskerfið skila sömu tekjum þá þarf að stórhækka skatta á millitekjufólk og öll laun sem eru þar fyrir ofan hann segir að ef forystufólk

sé að meina eitthvað annað þá þurfi að gera betur grein fyrir því mín fyrstu viðbrögð varðandi skattamálin eru algjörlega óútfært og mér sýnist að þetta sé algjörlega óraunhæft það er óhætt að segja að það sé nokkuð harður tónn í aðdraganda þessara kjarasamninga

og áherslur verkalýðshreyfingarinnar og Samtaka atvinnulífsins ólíkar Bjarni segir að ríkisstjórnin sé viljug til að mæta væntingum vinnumarkaðarins en það verði ekki hægt að fara í kollsteypu ég sakna þess

að menn tali meira um þætti sem ég held að skipti

miklu fyrir heimilin í landinu og fyrirtækin lægri vextir hvað getum við gert til að halda betur hvað getum við gert sameiginlega til að ná slíkum árangri

þetta hangir allt saman mér finnst að menn eigi að leggja mikið virði í að viðhalda hér lágum vöxtum og lítilli verðbólgu og þið ætlið já hingað koma báðir frambjóðendur til embættis forseta Alþýðusambands Íslands hann verður

við ræðum líka við Gylfa hagfræðiprófessor um kröfur verkalýðshreyfingarinnar nú á þessu

segir að morðið á blaðamanninum Jamal Khashoggi hafi verið grimmilegt og þaulskipulagt hann krefst þess að stjórnvöld í Sádi Arabíu skýri sinn þátt í málinu og refsi þeim sem beri ábyrgð sem fjöldi vestrænna ráðamanna ákvað að sniðganga vegna morðsins hófst í Ríad í morgun svo virðist sem ásakanir gegn

lítil áhrif því viðskiptasamningar upp á tugi milljarða bandaríkjadala voru undirritaðir á ráðstefnunni sem kalla Davos í eyðimörkinni það styttist í annan endann á rannsókn Tyrkja á morðinu þeir hafa sagst hafa bæði hljóð og myndbandsupptökur af því sem fram fór á

því vakti nokkra furðu að Erdogan

gengi ekki lengra í ræðu sinni á tyrkneska þinginu í dag Tyrkir vilja sjálfstæða rannsókn og ætlast til þess að Sádar svari þeim spurningum sem hafa vaknað hverjir gáfu þau fyrirmæli að myrða hverjir hefðu aðstoðað við að fela líkið og hvar það væri skömmu eftir að Erdogan hafði lokið máli sínu greindi breska fréttastofan frá því að illa

hefði fundist nærri

tyrkneska lögreglan hefur haft bíl sem skráður er á til rannsóknar síðustu daga og sást flytja þaðan sönnunargögn í dag málið hefur vakið hörð viðbrögð í alþjóðasamfélaginu og utanríkisráðherra Dana kallaði í dag sendiherra Sádi Arabíu þar á sinn fund

byrjun var þetta bara gaman alla daga þannig lýsir Sigmar Freyr Jónsson því hvernig var að nota stera þegar hann prófaði þá fyrst hann segir algengt að karlmenn byrji að nota stera

lélegrar sjálfsmyndar Sigmar Freyr Jónsson var ekki gamall þegar pabbi hans Jón Páll Sigmarsson lést Jón Páll var sterkasti maður heims en varð bráðkvaddur á miðri æfingu þrjátíu og tveggja ára gamall Jón Páll notaði stera þótt umdeilt sé hvort þeir drógu hann til dauða árum saman var Sigmar spurður hvort hann ætlaði ekki að feta í fótspor föður síns sem hann gerði líka hvað

miklu meiri árangri ég hélt maður myndi blása miklu meira út og

svolítið á bremsunni ég vildi

ekki fara of geyst ég vildi ekki tútna út of hratt það er alveg sama þótt þú notir stera þú þarft að hafa fyrir því að verða byrjun þá fannst mér þetta

svona nettur hroki í mann og mjög gaman að vera byrja með og maður hugsaði með sér

maður ekki alltaf svona svo fór maður að finna fyrir aukaverkununum þegar leið á í kveik í kvöld lýsir Sigmar Freyr áhrifum steraneyslu um árabil vanlíðan og hverfandi Jonna mamma hans fylgdist með þessu árum saman hafðir þú engar áhyggjur af því að sömu örlög biðu

sko ég var ofsalega fegin þegar hann var orðinn þrjátíu og tveggja ára svo varð hann þrjátíu og þrjú

sé skynsamur og að hann sé hættur þessu hættur að nota þetta en steranotkun hér á landi hefur aukist ekki síst meðal yngri karla

er rosalega mikið af mönnum með lélega sjálfsímynd og byrja að nota stera

að vera enn þá minni í sér þegar þeir eru að hætta á sterum ef þú höndlar ekki sjálfan þig eins og þú ert fyrir hvernig ætlarðu að gera það

verri eftir á og í millitíðinni búinn upplifa það að vera með bullandi sjálfstraust og

virðist vera í vera í lagi vegagerðin hættir þjónustu við

um mánaðarmótin og enginn vill sjá um reksturinn forstjóri p c c á Bakka segir málið alvarlegt hann hafi lagt til lausn sem ráðamenn hafi ekki svarað jarðgöngin liggja milli Húsavíkur og

iðnaðarsvæðisins á Bakka þau voru opnuð fyrir tæpu ári og eru einkum ætluð vöruflutningum frá kísilverksmiðju p c c til Húsavíkurhafnar vegagerðin sá um framkvæmdina fyrir á fjórða milljarð úr ríkissjóði í bréfi Vegagerðarinnar til Norðurþings segir að göngin séu hvorki á vegaskrá né í fjárlögum og því verði afskiptum

af þeim hætt um mánaðamótin sveitarstjórn segir útilokað að taka við rekstrinum en hefur áhyggjur einkum af vetrarþjónustu

norðan ganga forstjóri p c c segir að þar fari þungir bílar sem flytja um tvö hundruð og þrjátíu þúsund tonn á ári við erum búin að senda bréf á alla viðkomandi aðila sem okkur dettur í hug að hafi eitthvað með málið að gera það er að segja tvö þrjú ráðuneyti og svo Norðurþing og við höfum tekið þá ákvörðun að við munum fá verktaka í að sjá um snjómokstur og hálkuvörn á veginum og senda svo reikning á viðkomandi þegar þeir finna út úr því hver á

hver á að sjá um þetta og hefur þú fengið einhver viðbrögð við þeirri hugmynd nei ég hef engin viðbrögð fengið við því enn þá ekki frekar en fréttamaður sem reyndi ítrekað að ná í samgönguráðherra og iðnaðarráðherra án árangurs málið hefur velkst í kerfinu í heilt ár og er sagt í vinnslu milli þriggja ráðuneyta þetta er eiginlega grátbroslegt ástand að vera í að

fá þessa fínu framkvæmd þessi fínu göng og þennan fína iðnaðarveg hérna upp að svæðinu og svo þykist enginn vilja eiga veginn þegar

til kemur spurning hvort ekki

þeir sem að þessu verkefni komu girði sig í brók og og fari að taka ákvörðun um hver á barnið málið sé alvarlegt enda séu göngin og vegurinn lykilatriði fyrir p c c ég heyrði það nú bara fyrst í síðustu viku að það stæði til að slökkva á lýsingunni á veginum líka g Pétur Matthíasson upplýsingafulltrúi Vegagerðarinnar staðfestir þetta hann segir að framkvæmdafé hafi hingað til verið notað

til að greiða fyrir lýsingu í göngunum snjómokstur og fleira reksturinn sé hins vegar ófjármagnaður fellibylurinn

Mexíkó nú síðdegis en er nú þriðja stigs fellibylur nokkuð hefur dregið úr krafti hennar síðustu klukkustundir en vindhraði mældist mestur yfir sjötíu metrar á sekúndu hún á líklega eftir að valda töluverðu tjóni við ströndina búist er við að hún fari meðfram ströndum Texas og verði orðin að öflugri lægð þegar hún kemur að Flórída taki hún hins vegar stefnuna út á Mexíkóflóa er hún fljót að sækja í sig veðrið og þessa leið hafa sumir þeirra fellibylja farið sem hafa valdið einna mestri eyðileggingu á

seðlabanki Íslands hvetur til varkárni því óvissa og áhætta hafi aukist í efnahagslífinu stöðugleiki fjármála er minni nú en í vor að mati bankans aðstoðarseðlabankastjóri og framkvæmdastjóri fjármálastöðugleika kynntu seinna rit bankans á árinu um fjármálastöðugleika í

þar er áhætta metin og athugað hvernig fjármálafyrirtæki og þá sérstaklega Arion banki Íslandsbanki og Landsbanki eru í stakk búnir óvissa hefur aukist og áhætta og kannski að hvetja

fyrirtækin og bankana til þess að stíga svolítið

varlega til jarðar á næstunni til þess að vera í stand búin að takast á við áföll ef snýst hratt við margoft hefur verið sagt frá áhættu sem aukist hafi í ferðaþjónustu og að olíuverð hafi hækkað og meiri samkeppni sé í flugrekstri sem komið hafi niður á flugfélögunum en áhætta tengd atvinnuhúsnæði hefur líka aukist frá

í vor þegar bankinn mat síðast fjármálastöðugleika verð á atvinnuhúsnæði er mjög hátt í sögulegu samhengi ef efnahagsástandið breytist gæti það haft áhrif á bankana sem myndu tapa útlánum slæma sviðsmyndin er náttúrulega bara samdráttur í flestu í efnahagslífinu og það tikkar svo inn hjá bönkunum og það verður í kringum sextíu milljarða tap hjá bönkunum þetta er harðasta próf sem við

en er í takt við það sem við erum að sjá erlendis það eru allir að keyra mjög hörð próf núna því það er svo mikil óvissa og órói á móti óvissunni og óróanum ytra kemur svo viðsnúningurinn hér heima úr miklum hagvexti sem nú hefur hægt á hækkun á verði íbúðarhúsnæðis hefur stöðvast ef borið er saman við tekjur og laun heimilanna er ekki mikill en af því að íbúðaverð hefur hækkað þá hafa fasteignaeigendur meira

veðrými á íbúðum sínum til að taka meira lán ef það verður hins vegar hraður samdráttur og íbúðaverð lækkar þá getur sigið á ógæfuhliðina þannig að við erum í rauninni að hvetja heimilin til að nýta ekki veðrými sitt þetta aukna veðrými til skuldsetningar miðað við hérna þessar svona horfur Sigurður Ingi Jóhannsson samgöngu og sveitarstjórnarráðherra mælti síðdegis í dag fyrir nýju frumvarpi til umferðarlaga og stendur umræðan nú á Alþingi um ný heildarlög er að ræða og þar kennir ýmissa grasa ráðherra sagði að umferðaröryggismál væru mikilvægari nú en nokkru sinni

er tekinn til heildarendurskoðunar og ýmist í þeim efnum lögfest helstu nýmælin eru þó þau að lagt er til að leyfilegt vínandamagn í blóði verði lækkað til að leggja áherslu á að akstur og áfengi fari

sveitarstjórnarráðherra vill færa fleiri verkefni til sveitarfélaga og sér fyrir sér að öldrunarþjónusta og rekstur framhaldsskóla færist til þeirra hann segir að efla beri sveitarstjórnarstigið og sameina sveitarfélög framtíð og efling íslenska

var rædd á Alþingi í dag og er það ekki í fyrsta skipti sem sveitarstjórnarstigið er rætt á vettvangi Alþingis málshefjandi sagði að það væri umhugsunarefni hve margar skýrslur hefðu verið gerðar um stöðuna án þess að aðgerðir fylgdi þrátt fyrir ríkan vilja íbúa til að sameina sveitarfélög og hún beindi spurningum sínum til ráðherra sveitarstjórnarmála hvaða verkefni ef einhver

sér að hægt væri að flytja til sveitarfélaganna mun ráðherra beita sér fyrir breytingu á tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga og hvernig sér ráðherra fyrir sér að bæta samskipti og auka traust milli ríkis

og sveitarfélaga mikill samhljómur var í máli þingmanna um að hvetja þyrfti til frekari sameiningar sveitarfélaga en tryggja þyrfti að fjármagn fylgdi því frá ríkinu

nýjar fjárhagslegar byrðar á sveitarfélögin án þess að fjármunir fylgi sveitarstjórnarráðherra sagði í svörum sínum að efla bæri sveitarstjórnarstigið og tryggja að þau hefðu nægilega tekjustofna og staðreyndin væru sú að meira en helmingur sveitarfélga hefði færri en þúsund íbúa stefnan hefur verið sú að efla sveitarstjórnarstigið með því að færa til þeirra verkefni og tekjustofna og stuðla að fækkun þeirra með sameiningum ég sé fyrir mér að það megi færa fleiri verkefni til þeirra til dæmis kæmi þar til greina öldrunarþjónusta hún kæmi þar til álita sem og rekstur framhaldsskólanna konur ganga út frá vinnu á morgun til að mótmæla kjaramisrétti og ofbeldi og áreitni á vinnustað verða víða um land og í miðborg Reykjavíkur verður götum lokað eru konur hvattar til að leggja niður vinnu klukkan fjórtán fimmtíu og fimm og á Arnarhóli hefst baráttufundur klukkan fimmtán þrjátíu þar taka til máls Jóhanna Sigurðardóttir fyrrverandi forsætisráðherra Áslaug Thelma Einarsdóttir sem var sagt upp störfum hjá Orku náttúrunnar í síðasta mánuði þá verða tónlistaratriði ljóðalestur

kvenna í fjörutíu félögum verður lesin upp ég á ekki von á öðru en konur fjölmenni veðurspáin er meira að okkur í hag miðað við að sé tuttugasta og fjórða október og veðrið hefur ekki verið sérlega gott á Íslandi í ár en konur hafa alltaf fjölmennt meira að segja í talsverðar takmarkanir verða á umferð í miðbæ borgarinnar vegna fundarins báðar akreinar á Kalkofnsvegi fyrir framan Arnarhól verða lokaðar frá níu um morgun til níu um kvöld einnig verður hluti Lækjargötu

og Hverfisgötu lokaður frá þrjú þar til fundi lýkur en talið er að hann verði um klukkustund þá verður umferð takmörkuð um hluta Lækjargötu bílastæðið á móti Skúlagötu fjögur verður frátekið fyrir hreyfihamlaða en rútur mega stoppa fyrir framan Hörpu fyrir framan sviðið er pallur með og á fundinum verða tveir táknmálstúlkar og stór skjár það er ekki aðeins á Arnarhóli sem skipulögð dagskrá fer fram staðfest er að fundir verða í tólf sveitarfélögum víða um land og búist er við að fleiri bætist við en er kannski ekki alveg réttnefni yfir það sem fram fer þetta er sannarlega umdeilt hitamál

þær vilja svo lengi sem þær ganga út þess má geta að beint streymi verður frá fundinum á Arnarhóli á ruv punktur is lengsta brú heims sem liggur yfir sjó var tekin í notkun í dag hún er fimmtíu og fimm kílómetra löng og tengir saman

brúarsmíðin tók níu ár en auk tveggja brúa voru gerðar tvær eyjar sem sjö kílómetra löng jarðgöng tengja framkvæmdin er nokkuð umdeild aðallega vegna kostnaðar hún fór langt fram úr áætlun og kostaði alls um

tuttugu milljarða bandaríkjadala tæplega sjötíu milljónir búa búa á þessu svæði og brúin styttir vegalengdir verulega hún er hönnuð til að þola bæði jarðskjálfta og fellibylji en alls voru notuð til verksins um fjögur þúsund tonn af stáli

ekki verður boðið upp á hefðbundna leiksýningu á Nýja sviði Borgarleikhússins í kvöld heldur útvarpsleikrit sem leikið verður fyrir framan

áhorfendur og tekið upp í leiðinni þar er Þórdís Arnljótsdóttir fréttamaður og hér er

en efnið er ekkert gamanmál kynferðisbrotin í skil ganga yfir landið í kvöld og nótt með rigningu sunnan og en viðbúið er að úrkoman verði að mestu leyti snjókoma norðan heiða þegar halla tekur degi á morgun mun norðanáttin taka völdin og stefnir í fremur kalda daga fram á

helgina hið minnsta Theodór Freyr veðurfræðingur ætlar að fara yfir veðurhorfurnar að loknum

hvað Kristjana Arnarsdóttir verður með í íþróttum kvöldsins ný undankeppni hjá karlalandsliðinu í handbolta hefst annað kvöld

EM tvö þúsund og tuttugu í Laugardalshöll fjármálaráðherra segir að kröfur v r og Starfsgreinasambandsins um skattleysi lægstu launa þýddu stóraukna skattheimtu á millitekjufólk hann segir þetta óraunhæfar hugmyndir morðið á blaðamanninum var grimmilegt og þaulskipulagt segir

miðlar greindu frá því í dag að lík Khashoggis hefði fundist nærri ræðisskrifstofu Sáda í Istanbúl steranotkun eykst hér á landi ekki síst meðal yngri karla sonur Jóns Páls Sigmarssonar var einn þeirra og segir lélega sjálfsmynd algenga ástæðu það er tímabært að ráðamenn komi sér saman um hver á barnið segir forstjóri p c c vegagerðin hættir þjónustu við Húsavíkurhöfðagöng og enginn vill bera ábyrgð á konur leggja niður vinnu á morgun til að mótmæla kjaramisrétti og ofbeldi og áreitni á vinnustað minnst þrettán baráttufundir verða haldnir um land allt þessum fréttatíma er lokið

í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld en við minnum á að vefurinn ruv punktur is er uppfærður allan sólarhringinn